Tuari an. Ina, tuari, na nahereva laiam badina na, ina gunai beh, unu daka bible negadiai beh, ina, david, ni goliath, inu idia egoraidiava samson daik unu, tauma oidiam mai goadadia daka ini. <hesitation> unu negadiai beh, tuari belas toh idia beh, daka, bible herevadia idia, edia mauri enoho laiva. Ema ema, da lagani da no, da emaiva lalonai, na twentieth century ai tame vareai neganai, gau idaudau eme vara bana, ini- ini nega, gaudia, moni bona gavamant ede, daka tanobada eheaua tomamu, o daka, <hesitation> decisions dia ekaramu bema elaom un tanobada haidiai, unu na tuari baine havara diba bema gautao, tauma ta una country tana, <hesitation> gavaman sena, <hesitation> id- ia ida, ehebamom. Ehebamom negan ni gaukara ekaram neganai, <hesitation> moni, hai- hai vaevae first ai tame gwau bamona hai ni moni an, moni sena, daka bamo dan, beha, lalona beh- bedakaiam ben una, tuari- tuari na unu- unu gav- ga- lalohadai unubamodiai tuari evaram. Bena ina hari na isarael. Ise- isarael beh, buka helagai beh, egoraiam, abidi besena. Idia beh, ma tauma idaudia. Idia na bible neganai enoho taudia ema bona heina, Doini una idia na tuari laonai enohom. Bena ini daka, idia, eka daka baina gwa, <hesitation> edvensim gabunai na, ini ala- <hesitation> kohu an. Ini tuari kohudia, mai edia. Idia eh, tuari kohudia, edaka gaudia, ita edai ma lasi. Bena una taimi itada, gavamant na disin kererena ta bekaraiam bena, idia da, idia, ita bemai henidam. Bena bemai henidam beh ita beh ede idia baita dakadia tomam. Idia i- baita, tuari henidia tomam. Idia beh bemaim beh, idia beh tauma ta beh seh- seduhaiam. Dahaka dahaka vairadiai daka, unu nada ala ala mo ekaram. Bana hai badi taudia beh, palastain. Idiama palastain ida ma etuarim. Una tuari beh vaia tanobada idau gabuai toh, unana itana still beh afektidam bana, idia beh, unubanai <hesitation> tuara o ita bemai inam neganai. Nana dia basio- basie, <hesitation> heau loaloa motukai o tanka baieato bena ona tanka idia ta baie pidida o, o unu danu, <hesitation> ipidi hai, dahaka baita gwa automatic ah. Unada <hesitation> presiam ianda laonai elaom. Nu bemaim ipresi, itada beme haoredam, itada, oidam unu na mai garidia. Ina nega nama, gunai beh, namo. Ipidi, na bullet tamona meh. Ina hari beh bepresiam unada, Murina murina belasim da unu daidia madi unu maragidia dakadak, ununa basie duhaidiam. Nu ala alamo ekaraiam. Bena ena gau nana, tana dala ta baita k- ta- tahua, o, gavaman na baine sensi, ena daka, taum- unu taunimanima daidiai evareaimu, edia mauri na baie ato namonam beh, tauma na namoai baie noho, bona daka ini, tuari asi anidia na baita- baita avoididia bana daka baina gwa, inana times na, times na times idaudia. Una vanega hai daka- daka bainaga unu isaraela taudia, una bouti na evareaiva lalonai, murimue eh, idia seh ekoua. Bena evareai negan na, hai daka, motu gadoai, as- asna diba tona hai peija egoum ah, unana ma eka, gau maragina ta. Na, <hesitation> koekoedia eatom bena, una gau ema- e- eregem neganai, oinada mai dim oi dama, ma edeka bao. Na peija na una- una gau egouraia. Beh nu gau na, m- <hesitation> daka haida eaato lalodiai. Daka, unu daka baina go bomia daka gaudia, unu gau lalodiai eato beda nu boxidia na ma ekoudia, ta- <hesitation> kontena lalonai de lokadia. Bena una, kohu ne, s- <hesitation> sisima na una cargo evareai laia neganai, idia beh asdi una gau na laona. Nabe hari isaraela taudia seh una daka eka. Benda odea gau na dehoi. Stoai dehoi ehoi, idia na lagani, <hesitation> hua toi o, hida ehenidia. Benda houna gau na dehoia ore, ehoia orenai without, idia s- sediba una gau lalonai beh, de- da- eh- tampered with, ba- a- daka baina gwa, eda gau haida na eato. Bena dehoi neganai idia da edia ura, hai gau eh- eh- eregeva, idia da ma elaova gabuta. Asi dibadia unabe isaraela beda, idia beh una hai, d- na gau beh dehato. Hai tagwaum, tuari havarana k- <hesitation> gauna ta eato. Benada ela bona una dinana ekau, ia una taunima niam una lakiai, <hesitation> daka ida emarere bena <hesitation> presia neganai, unu tauma, l- da daha ta mai kana reana unada, unagau epou neganai, mase mase evara. Benada daka baie kara. Nada idia da dehamaorodia ehe, inada ina gauai ame karae. Haidama, murinai, aidama nu woki toki, daka unu gauai ma baia marerem. Baia marerem da, na tuari na, baia n- mab- baia dakaia, baia tuari nom elaom bona emai mase dinadi.